في البيوت المكيفه، نباتات يستحقو <hesitation> يستحقو برشا ماء، يسحقو شمس توصلهم، كعلاش <hesitation> نتلهو بيهم نجيبولهم الما في صباح كي متختلفش ياسرعن البيوت العاديه معناها برك هي باش يكون فيها باش يكون فيها مواد كيمياويه ، باش باش يزيدو يكبرو أكثر و يكون منظرهم سمح كيما ثلثل و كل.